Al e ëmpurtant perduné le persun-e deznò ün a sta mal <hesitation> e al e inütil cuntinué a ese ënrabià cun üna persun-a ch'al a fait calcoza d'mal, ëntà perduné e andé avanti për pughé vivi felici